हम अपड खांणू बणाद समय नमक मात्रा थै कम कनौ तरीका योच की लहसून खटटा फल नमक जैमा नी ह्वा मसाला इस्तेमाल कै सकदा। जैसे कि नमक प्रभाव कम ह्वे साक जब भी सम्भव ह्वा चावल पास्ता बींनस मास थै मूल रूप मा तैयार कैरा। जैसे की नमक थै ज्यादा नी प्रयोग कन प्वाडी